k'o q'atb'al taq tziij <hesitation> che jaljaq kichaak k'o pi keqla'n kajpa' jun kalal puwaq lara' <hesitation> kirilb'ej li puwaq xaqara' kirchijij li puwaq k'o jujon kikal kaan kipuwaq chila' re k'o laj kaal kiqalsajol chek k'o saqa'n chek xaq'anek rimal li puwaq la' k'o laj chiqa'n kirb'anan nejeel junaab' wuxu' nejeel iik' k'o nik'yaj che xa' kejalan rik'in li q'atb'al tziij re' rii' re puwaq k'o jujon che re kichan, wuxu' re kek'iyb'al re kiyakb'al re jujon chetaq keech che qas rajawxiik wuxu' xa' kikaj kiklaq' kich'iich', jun kichaknasa'n re chaak, ela' qas richaak li kalal puwaq rii' <hesitation> kirta' li wunaq xu' chan qas rajawxiik qeta'mxek xaqara' k'o jun k'ax wa jun kitajan taj lara' xaqara' kirilb'ej riij xapa' chewa' rib'aniik re kitzilis chek li puwaq rii' rimal k'o jun yakb'al kikojom lera' re kikya' li puwaq rii' pi piqajom xaqara' <hesitation> rajawxiik kina'tixek che nab'eey kaan qate't qamam qast kikalt kipuwaq kik'in li q'atb'al tziij rii'. rimal pi kino'jb'aal lera' e elq'oom wuxu' qalsis kaan kipuwaq rimal la' kikal nan kipuwaq pi kikol, wuxu' xe' taq kich'aat, wuxu' xe' taq kitz'yaq pi kikaxan, pi kipataal xapa' che'el lon kikal wii', xu' chan cha'nem rii' k'axtaj renejeel rimal el qapuwaq wa qaya' kaan pil k'al q'atb'al tziij rii' re kalb'al puwaq lara' kirchijij xaqara' k'o jun laj chika'n kirya' chaqan re jarpala' junaab' laaq' qaya' kaan qapuwaq re jo'oob' wuxu' lujuuj junaab' re kela' <hesitation> qach'ikyan xaqara' rikalam poon xaqara' kitzaq taj wuxu' <hesitation> kelq'extaj xu' laj qachika'n rimal k'o laj raal kiya'ek.